<hesitation> mu tawɛ mu tawɛ <hesitation> jiramu onni a benɛ tiyan ma benɛ um demɛnu yi mina yiramu tomu bɛ'a yiramu wawe dɛmɛ wɛ wa bewɛ ziya a benɛ yi mibin awa we woro mu besowa mɛco ho mu jiramu sinmu